<hesitation> Dɛ epɛ dɛ etsentsen w'apɔw mu na nntum nnhyɛ ase. Emi motu wo fo dɛ mannhwɛ afofor ho, wankasa nyim saint- botae na siantsir a ɛpɛdɛ itu dɛm anamɔn no ma ano nsi w'enyiwado tsitsir paa ma onnsi w'enyiwa do. Na esoɛr ahamakye a ibotum etu mirka nkakrankra atsentsen wo mpɔw mu. Iwie a wankasa w'adwen na a afa esusu ho nyinara no tu ho anamɔn nnyɛ wankotsee na ewɔ dɛm ɔhaw yi mu. Na dɛm ɔhaw yi ɔwo so na inyim kwan a ɔfa do a ɔhaw wo ntsi tu anamɔn na tsentsen wo mpɔw mu n' na da erehwɛ no wo nsa n - wo nsa ka ehu a wankasa w'enyi bɛgye. Iyi nye afotu a emi dze dɛ nyanko medze bɛma wo.